Radanii ak in huji midaas woni tom erga redio webs yedeni. aminen duuun hinpiimai taimu ishin fudet, gajeebit ishini aminen won ishin midaasit won woi sun aminenii mugu ishiati aminenii ak ishin jirt suni, aminen bare ishin jirt sun. akasiin piimtiei